जैविक जु सब्जियाँ जु छिन उ महँगी ये वेन वोन्दि किलेकी ऊ खीती मा जु ची रासायनिक खाद अर कीटनाशकों इस्तेमाल नि वोंदु जेगा वेन उँगु उत्पादन ता कम वोंदु पर उते उगाोड मा मेहनत ज़्यादा लगदी अर यु खांड से हमा हेल्थ अछि वोन्दि ता यु कीमत मा भी थोड़ा ज़यादा रंदा।